Njzaəy tsaghwa har njzakum njzaga numba umtaɗ wura saratu usmana, hauwa lwana, faɗiya rashiduwa njzokum njzaga ba lapi ba lay foɗiya musa tow ataka chay ma məng nuda buu məy ma vakayyəy har yau chinanay kumtakiran ba gaba ɗay umtsga saratu usmana ard faɗiya musən thaɓ chinanay kumfakirani ko kumdamir kum dapal numtəa anjzu damdghala anjzu zakaf hənaha kum jzava yuwa kum dəydamatghalla baga ɗay kum dagal bumtaɗa amma ɗuwarkus ɗiga tow ma njzaga nɗakwana ar may ma dunənma amma zarhana ar luhka-luhkga duhaha babarən yarhaɓabarən ndakəy ar luhka-luhkga shifara, salisuwa gaba ɗay da ba modu badum ar surkwa sirga gaba ɗay ar sirga-sirg ku wahaləy nay mavakay nay zəlar thaɓa may dvakaybi dadamazəgilar mulwad mulgwa ma kwan ka thaɗa baɗum tsaghwahari njza kum badir munda umtaɗ dvakay baɗum nahakrnahg kadgəy thirna zəra thaɓa wəy ɓəlga ma ɗandiyan vakwa vakyanguɗiyahan ɗadamazəgilar suwadasigo suwada sig ka zərarna abdullahy yar dadamazəgilar bin wa umchawkkum- umchwak marvɗa ku kavɗa, ku dcachi, tu davɗa.

To amma ta wha tag ndu whara ard ʒhilara afkarafg dadamaʒhgla kn knakwanagahmarvidakai nda kwani dadamaʒhgla afuwara fg knakh marvidara dadamaʒhgl awurkant wurga bandʒganamiyin dʒa wurng zmulkumulg ʒarhamin dalarda gata dgit mahuda ksudithurna ba gabadaya trn amultru mulg dada maʒhgl mara skadan a suwadta kaida kwa bandkwa wai ʒrar kwan da dagat thalandhna mada ma mulharumulg dada maʒhgla yz ʒhigilara yathamara ba ga bafa ya inhala kh dadamaʒhgla kh thuwanda khwandurhkwi durgi durhkwa nunn durha nun kuddadug shig ba gabaaya ʒravgar ussa badum durha banun unhalakha gabayamd mulkumdu mulg yaʒhgla amma tagwava ndin dfatvyin ard hawusman njakwanjig km badramd tun km ba msush km takafa haya km draba bebiya luwa km gaha yuwa km di da cha dalatsuwa km dida klahuva km taha kafa haya km bada yuwa km thada vaka km dida ba a thulg usga badum km ba vakpal to amma matsawha harin me hauwusmanbiya me fatiya mushbiya. Tman nn istwalawana yawa istawalawana tman memuna yakubu yawa tumanda bu memunindaku me hioinbiya mulgwad mulga busyay busyaya aman bakullum kaidaku ban dahadiya bindaku sahasagata amma ndakwan kwan hnanma hng har ba ushau dkai ma waya awulg ah mathai dugarma ai yuwun badʒaln wa ush harant hr kuda shiyasa in wa dan hinai da vigarun amma fafg kirvid ba ma hunga han ma ha stsga ha vulwhwa dubu hkrda vlgi vul wha nin kdbu hukuda indi da ta ussa mung nusa hiyahamdi yayag yssa mai shaya ama we kdidga vigamd mung tha nusin mathalamd mulwhad mulga amma na hungun mhwadgi amma badum in taga us adʒuba hr inba adu kuba wara avl madada kwa mul whad mulg adʒu dada kwa mul whadi inba adubagabadaya <noise> yawa fatima tsa fda tsa fda hung hukuɗa pathaga hr amwana maleriya am wanna ba fda viyeksa amwana niharvu dgita to sravakai hran kwani vaky thinnun thing sarrkinma kalbam tsgkim. Amma bagabag adʒu kyil ufad ma kostin ma shibiti sravakai hradgiti jikin jigi faky sart ʒuʒg to tsawhar hanthaba ndʒa valgwa baʒ sdava yakwarah hulfa kuʒn kwana a kuʒa skurn ammtrn inwa tsa tsg khauwin tsann kuʒa skura skuram hausaha yawa mgn daganim artagnitr d turan chiy viwha viga to in wa tsatsga to saratu usmann thaba um tsa vkyig badsava dyigana blgi blahi zrma huda kalbahu dg kn kwata dagalamudn kwasi tvh kʒulun in wa tsa tsg sra ra kai yatrbiya dasba ma huda hiyaha yigi ya nina llanarbi thaɓ Ʒhir nharai tha nitr kwatada galn tvhkn kʒululunbi faky ar dagau arhdakʒululun kalba kuburant mahud kuburgi kubur hant nin mahudma to landvft dagat dama dakwtar dgi davdit nin dama dakwtama gwadgan shibitima ka fahgar dv dada ma hud ma barvar da hudin nhavba nhwdga kwata agaln mahud aibina badʒharda badʒg khuda awaram ya li mashibita to badʒgan badʒan badʒgan ashe badʒhardabadʒg khamaya kalbam tsg kina, ʒrin duhant nin ndakwani ba kyilan pal thama kal umtsgkiha mai nuba jiriri ks hant nusadan.